Tee ule oh alolo tee ule lepomeke nne lomaita kalapasio, konuma nalolo, awago te watalipa awa talipes ule angeta kata tee nalolo uwa moliainale otoie, tewago ule paaba aas mekee tandemalako pekanka ule taake asing laang kata ule poaluko, tandemalako teng tali mamusio, okopo waike tandee aliainang teng mmeng nau, woku alanda kaletanaba nanawalabai awa nii muuna tema temes, lolotago oh owago pabui. Teeba nawalama, onnoli negenege nago, enang balawainong watee no, awa owanda nii nee eng uwakago memanokonui teng sikabalan da kenemalewai. Kenebalagolo, kenemalakolo teng melaa niinoke, polaanoke kepatonauko panii malakolo wauwau malakolo teketai memalawai enangoo pekaba gaugau nisinoo, ah pekaba otomem maino teng mme nauko, kakauko memalakolo teng, tee kakau nabaa tabawa mekee owas sokoas nala bulumbama nesii abainala apama tekaa tee o tane, weka uwa molianale, teng. Owas meke uwakawangolo uwakawangolo. Enang malawai, ninalo tee ono ono kolo nee awa loida o ne eng kame as, taboo nangoo gawas teng teketai tee sikabagolo napo enangmalawai memalakolo ii kenemalakolo teng nganaba poloo nabaa otolomano memalawai memalakolo tei tekaa wau wau alagolo ono onoi awa owalanda eng madomadopoloi teng sika balangolo teketai eng kosiiko ngano ninanasko wemalawei. Tee osiinoke te leppo kosii leppo panga pangagona otomendiko teng, niinau kosii no wema aii, nauko kosiiko wemalakolo ono onoi tei pekaba tekaa gausgawama. Enang babai, awa owanda eng kame kame ass nappo, tang tekeetai nappo minoke mee wemalakolo ndaloida nnang, nana nanas napo tewa osiino momalawai, mokolo tee, teketai osiinokea tee eng, te awa otoko niikanoke oss aii ngano mekee osnoo, osnoketai aweteko ndakata tee ndoo naa awa ndoo na otoloie, teng tee ndoogo loida wemalakolo tegoo ndoo alelenamasko tawina wikang loida miilu gawama onoitoai. Tee ono onoko mule oainang teng lumalakolo pawago memalawa, pawago wemalakolo teng eng nappo eng teng baikee assin okopoke awa talipai awa tanee tee uwa uwa wakang watee teng baikeng gaa ulle, tegoo silama nalago ninoketai ninoo lilimalima stoli bung abilitoai. Tewa onoli onoliko, teng kapeta mumubuainang pawaa namaske melimelikolo, teng analawai naika wokolono wepalakolo otoloi amili pekala, molaanaba lekoo womaa, weumalai mena nanawalendenka, tekaa teng tebaako talatala alestoleai. Teng nii meke tee tewaa muubuainan teng pawago wemalikolo, wauwau ngoke gauwanala nai ankolo teng mule napo, kaletanaba nananditoai awa, tewa tewa ninamas siiobeli otolitoai lii waike. Eng bowo loo mokawa nanuinala. Teng tekee tai onoli, enang malikolo tee kapeta kaletanaba menabakolo pangauke kame awainang teng, tee teke tai kapeta tee ngang kala ko te loo apabaing deko ka Obomalio pabuai teka obo malio, pabuai apa bainde ko atubai, tekaa atubai, teeng lepo mekee tee ule obomalio pabuko, awago tee waikenga enango tee molaa nauka wee menabamma onoli, uta lalimokolo teng lobi atubaloda, teketai enang malakolo teng leko ulle obomalio pabuko, telolo ap nganalo enang o loo lomaitai kalapasio meeke pomanalologo lepo okopo peeke kamee amma, obomalio pakubo tekee nai wotuna.